ايه أعتقد بها لأنها مذكورة في القرءان وموجدة فعليا, بعض الناس ما تأمن فيها لأنها ما تنشاف بالعين المجردة وبطريقة ما لا يمكن الشعور في كل الأوضاع, ولكن يعني هناك امور تحصل في الارجاء ما حد يقدر يفسرها بشكل عام.